الصراحة أحب أنهي يومي بحمام دافي أسترخي, وجبة عشا خفيفة كده أشاهد برنامج أو فيلم وأخصص وقت لنفسي أختلي بنفسي <hesitation> سواء أقراء أو أسمع شوية موسيقي أو شئ. أيضا أخصص بعض الوقت لممارسة <hesitation> التأمل والتنفس العميق <noise> والمادتيشن بعدين قبل ما أنام أحب أكتب في دفاتر ي-يومي <hesitation> يعني أكتب في دفتري يومياتي هذا الروتين يخليني <hesitation> أشعر بالراحة و <hesitation> أجهزليوم جديد كده أفضي يوم القديم وأصير هادي ومرتب وجاهز لليوم الجديد.